Erigha esyondimi nene sikakuwathikaya erilhaba mukyihugho nerilangira indi abandu abuwangayamu wamabugha wuthi wamaya omo kyikaru kyabu, bakakwikiriraya, ibakwangirira ndeke. <hesitation> nekyakandi wukabya na banywani banene. <hesitation> nekyakandi nawu wamabirigha olhulimi, wukayowa iwamabihika omwa bandu abo iwa mabibalingiriranamu